Ny karazana akanjo miaraka amin'ny fomba fampiasana azy, asa alaiko ohatra ataoko amin'ny lalahy: patalono atao amin'ny raha sendra misy raha mamonjy raha mihajahaja asa ohatra ataoko hoe, mandeha mivavaka; mandeha mianatra, mandeha mamonjy mariage ohatra; amin'ny vaiavy robe; robe lava zany asa ataoko hoe mandeha mivavaka, ohatra mandeha mamonjy fivoriana na fanasana raha manano reny.